<noise> Laha andeha an'Arabia Saodity da Musulman reo agny, silamo zany. <noise> Da gn fagnampiny, reo manao fiteny Arabo. Da reo tsy mihina kisoa. Gn spôro tena tianadreo agny gny fanatanjaha-tegna da gn-gny-gn ny hazakazaky ny drômadera. <noise> Da <noise> reo tsy tia rendrarendra satria bedin'i Coran zay, ny bokin'i Silamo ivavandreo.